Nengaluha vureka we mruko ndachama ing'ombe zaidi, shikira nechichama, shindu shya kwanza nokaluha namkunda imbetsanga imborera, shindu shya haviri neriani handi huritsanga, shindu shya hataru husherangamo mavere vandu vanywa ichai, <noise> shindu shya hanne ing'ombe ino onyala huhwamo omukhasi nomba onyala huhweramo omwana omukhasi <hesitation> yaava yatinya, eshindu shia harano onyala hukuusia ing'ombe ino nohorera mahua kandi amanji niwaandire shindu nge vurimi shino onyala hukusia ing'ombe norimira, onyola imborera, efindu vingi, ho neshichiranga nembola mbu ing'ombe ndachichama zaidi findu vihoreranga neevinji.